Kinderon naditu tenu kayi kinde di adi walcea? Kiderom naditu tenu kindea walci, Walci ye walci bo- ye <hesitation> ayi walcimea kanaa kayi kinderongu sire ngaayo ngla di, kan toku nglayero diyeiyediwa, kinderon neditu tenu kindea walci. Niyi Kindenuma ngaayo, yam doye furawuromi, kam yam tokuye kannawumu, kannaaruwuro dami, yam toku mana tamburo damiyediwa, kla šarayen ruwun kla adaliyen damiwa, kinderom neditu tenudi adi akedo damiwa kinderonuma neditu tenu. Kinderonuma ngaayo niyi kla manayen, killan, tinetumbeyediwa, adi kinderonuma nadutiye. Kinderonum kramma ngaayo killaye tenu manaye tenu, yam tokiye kici hayiro damiyediwa adi kinderonuma adi niro walci nji, ayimia awonun dimia ngaayo coron awo nunga ye bo awo difi ye bo nagando <hesitation> kinderonuma neditu tenu, kuru kramma ngaayo kla kideyenun krammoye awonum dimea ngaayo cikaliye, kanun ndaku. Kinderonuma ngaayo, awo niyi kayi wasu diminaye tunu awo la kayi awo la tunu diminaye tunuwa, kinderonumadi ngla naditu tenu. Kuru kinderonumadi, awo kumandeyi surawu ruwu dimi, šaren lawu lum bo, awo dimea coron awo njirayi bo, kan ngatarimiwaye bo, awonuma kidenum kidenumayi callo kidenimi, kide nungu tenu kidenimi. Dayi kinderon kramma awo dimia ngaayo awo nungu tenu ruwu dimiyediwa, adi kinderonuma cikal neditu tenu kinderonuma tiyi kuru niyi kraman awo difi dimiwa ko, awo difin nglan killim dimiwa ko, kinderonuma di neditu tenuwaye nungu coronna. Do dayi kanaa kinderon neditu tenu adi, niyi kanaa kinderonum ngaayo, awonum dimia awo niro fayide awo kam do fayida jili akedia dimiyediwa, ni kinderonuma neditu tenu. Kuru kinderonuma ngaayo wakitnuma ngaayo ma dero koyiwa ko, adi kinderonuma naditu te ayimia, wakitnuma ngaayo ma dunumu de koyi. Kinderonuma adi wakitnuma ma dunumo koyi bo, anun dimia. Kla fuwunayediwa, adi kinderonuma neditu tenu, awo dimea ti kla fuwuna tunu, awonuma coron niro fayida tenu, ma wakitnuma ngoyi wa ko, adi kinderonuma direcea neditu te, ayimia awonum dimia kla fuwuna tunu nangando, awonum dimia kla fuwunayediwa kinderonuma neditu tenu. Awonum dimia ngaayo, coron awo waa coron mana cudi bo, klanumma jeyi bosa ngaayo, adi kinderom naditu tenu, kinderonuma coron fuwun aa la dimia fuwun wa alayi njendiso jili akedia dimiyediwa kinderonuma fayide tenu, dayi awonuma dimia cal mana tenu, kini tenuyediwa, kinderom kanuma ngaayo herra nangando, kinderonuma mana tenu. Krammo ngaayo kinderonuma ušewudu, awo dimia ngaayo ušewudiyediwa kinderom kanuma adi neditu tenu, ayimia awonum dimia <noise> adi ngaayo ayimia awonum dimia di ngaayo ušewudu nagando, kinderonuma nungu tenu, kinderom nungu tenu neditu tenu. Kuru ndinan kramma ngaayo, ni kinderonuma awonum dimia fuwuro tidinge ye nonumbu, ngowuro tidinge ye nonumbuyediwa, kinderom adi ahirnga neditu te, awonum kinderonum kramma ngaayo awonum dimia ngaayo kla fuwuna. Niwa njirkayiyediwa kinderom adi neditu do tenu. Kuru kinderonum kramma ngaayo, jutumbe ndaam bo, ni kinderonuma ngaayo kiskero ndina ti kiskero tamia adiye kinderonuma naditu tenu, aa la wakayiya ni jutum bo, halngu dulungu kiskero kunduloya manimi, jili akedia ni kinderonuma naditu tenu. <hesitation> kinderonuma ngaayo, awo layi ñandia niyi jutum bo kla angalliyen awo ngaayo dimiyediwa kinderonuma neditu tenu, awo la jutimiso, ayellimiso <hesitation> awoyi coron taltu dia, kinderonuma kici wolia. Dayi jutumiye bo, awo la fuwun taltuye cudi bo, cikalo lenimiyediwa ni kinderonuma adi neditu tenu, kinderonum krama ngaayo kinderonuma. Cambi cirkayiyediwa, kinderom adi neditu tenu, ayi cambi cirkayimea kanaa ayingiye kusini kuyinimia ciyu wurayu yal cuko amba niro cudi adi kinderonuma niro ammbayediwa kamroye ambayediwa, kinderon adi neditu tenu. Dayi ahirnga kinderonun krama ngaayo ni kla adalle n kramo ye cikalle n kramo ye her dimi ye niyi awo dimia ngaayo her- ye, kla herreyen lenimi̧, kla adalleyen lenimi <hesitation> awo daalun lawu njutillina bo awo tunu dimina boyediwa kinderonuma adi herra